أنا متأكدة صراحة إنه صديقاتي راح يوصوفوني بكل الصفات الكويسة اللي فيني، وما راح يقولون لأحد عن الصفات السيئة ، طبعاً هم أكيد يعني شافوا مني جانب سيء أو مثلاً بعظ العيوب ما في أحد يخلى من العيوب، بس الفكرة إنهم لمعدنهم الطيب ولأنهم طبعاً ناس كويسين ومعدنهم كله خير ما راح يوصوفوني إلا بكل خير عند الناس، وراح يذكرون مثلاً صفاتي الكويسة الجيدة والسيئة يتجنبوها.